بالبرودة الشديدة لأنه البرد بحاول أدفي روحي بحاول أسوي أي شي والبرد برد يعني ما يعني ممكن يكون في وقت على ما أموت لكن بالنسبة حقي الحر الحر شي قاتل الحر أنا ما اقدر أركز فيه ما اقدر أسوي أي شي ايه لازم يعني أكون أحس ببرودة